Karazany mofo haiko: <hesitation> kitrom-boa, makatraoaly, godrogodro, firafira, mofo bota, mofo bôly, <hesitation> mofo a- mofo traka, <hesitation> mofo balahazo, mof-.